د وچې ډوډۍ ډولونه دا دي: د سیلو ډوډۍ، ناشتا، د نوایي ډودۍ، پاستي ډوډۍ، چمبښکې ډوډۍ، د جوارو ډوډۍ، د سپینو وړو ډوډۍ. د اوربشو ډوډۍ، د غنمو ډوډۍ، د بسو ډوډۍ، د تورو وړو ډوډۍ او د ترمیده وړو ډوډۍ. د نخودو د وړو ډوډۍ، د پکوړو د وړو ډوډۍ. د وریځو د وړو ډوډۍ، د باجرې ډوډوۍ او د سویا د وړو ډوډۍ شاملې دي.